Báandeela, iñaan akáapënjá núundeela, nëëndee báandeela bawárábí, bí káyándar bí dí uleful, dí bíi káwáţësël bí pëyës ulef. Báandeela ajá ngëëncí ngëëwac ngëtëb dí ulef iñaan. Uusi mëënde kooloŋ <hesitation> dí káawatir dí ulef, undaf koodú báabá báandeela báandeela baloŋ bíimeenbí boko awárá tí ulef iñaan. Koondeela, mëëyëlan uleful, pur pëëyël káancí máyësël. Ndeeláaţ báankëëndeela, kíiwín ulef júnd pëëláabáaţá, ulef káanjúnd pebá unk cíiwun pëëmak mbádaríw, iñaan akápundeela pur pëyës ulefël. Ajooncí këëndeela, báandeela báawárábí, ciţ nemporët kel báandeela, báandeela, bíimeembí boko ayáandar dí ulefú. Mëëndee këëndeebël, këyëlan pëëncí nayëësël, <hesitation> ideela indank ajoo iroŋ incíi injumbo nánkam nánkan, yookoncí káamáankan bañaan daal. Meengëfincoŋ ngí, mëëndee ufincoŋ, aja awátës iñaan pëëñaak dí ulef. Báandeelanjá, báandeela básinjá bëënjoon bun, bañaan duka bërëkëëbër bël me búujoo cí báandeela báawárábí; bëënjant. Báanjon ajoojo náaka pëya bëëlíingar bëfa, nëënginj bëënjant kaantëmpaanmul. na eemba bël kay mbá arúkancí tee umbandar uway, mëëncí nayësal, iyëlan <hesitation> uleemp.